La coza pi ëmpurtanta da fe l'e che ëntà diminuì ën po për volta ël süchèr. Ël süchèr al e gia prezent ën le coze che mangiuma, alura si piuma ël café üna volta o pi volte al di, a völ di chë ti deve büté pocu süchèr, quindi cumince cun poch, pöi n'a gave sempre ën poch finché ën bel d'lu beive amer